<hesitation> Instrument vileziny misy amponga, misy amponga vileziny amy tagnagna, misy amponga vileziny amy kakazo, miy dzembe, <hesitation> atao ambalahagna de vilezina de magnegno mafibe de misy batery.